Iaro, boina, <hesitation> iau ga, papalum dari ra tikana tena vartovo. Tara nat na vartovo ati tara balanagunan, di vatangia mara, elemetary school. Iau ga ki tara papalum iau ga, tur pa ra papalum tago ra papalum, iau ga ruk pi iau ga vartovo tago ra papalum tara kilala, <hesitation> aura rip, <hesitation> aura rip <hesitation> aura arip, aura vinun ma tikai. Iau ga ngo tana ra papalu, tago ra papalum. <hesitation> go ra papalum di ga kap iau tara balanagunan, iau ga ki ati ra balanagun, dia ga ioaio pi tatikai upi na kap go ra papalum na tena vartovo. Diaga titir naganangai pi taumana garde 10 pi diata vana diata ki tara training tara vartovo, pi diata vartovo pi diata vana uti nataman ma diata tovo kada mana natnabul ati nataman. Io, iau ga, iau ga, di ga tadap iau, aura lapun dirga tadap iau, tikana, aura lapun ke mati tara balanagunan dir tadap iau dir tir iau, ba iau gugu pi ina vana pi diata tulang vue iau pina vartovo. Io iau vana, iau, <hesitation> varmiur tai tikana vartovo di ga paitia tara luaina kilala iau vana iau vartovo papa. <hesitation> A laptikai na week, namur iau talil, iau ruk tara balana vartovo. Tara balana pal na vartovo pi iau tovo ra mana bul. Iau ga vartovo uro, iau tur pa kaugu vartovo, iau ruk a vaurua, a luaina kilala, vaurua na kilala iau vana mule tara, a vartovo, vautuluna kilalal iau vana mule pi iau vartovo papa tuk iau ga tur pa ra, var, <hesitation> papar kaugu vautula kilala mara vartovo. A training, ba a vartovo di ga tovo iavet upi, ra mana vartovo diga tovo tar ra mana vartovo nina pi aveta tovo ra mana bul me. Io iau tur pa ra papalu. Iau ga papalum dari ra tena vartovo, tane kamave natna vartovo. Iau ga ki, iau ga papalum uro aivia, vinun maiba na kilala. Iga dari mara vinun ma lavuvat na kilala. Ba iga korkorot upi raura, aura vinun. Aura vinun kaugu kilala tago ra papalum. Aura vinun na kilala tara papalum na tena vartovo. Iau vartovo uro, iau ki iau gire ba, kini tara, tara <hesitation> go ra papalum, <hesitation> kini na mur ra pakana bung pi tovo ra mana bul, ma di ga ki nalivuan tana ra papalum. Uro, tikana bung, Tiakana varmonong iga tadap iau. Iau ga, a magit na kinaian iga tadap iau. Tikana binilua iga vanarikai ta kaugu nilaun, dari ba, tikana mangana mait ni ga vanarikai, pa iau ga vatvatur vake go ra mait. Pa iau la kairene go ra mait. Iakake, na tikana bung na marum iau ga, go ra mait iga monong pa iau. Iau ga, ngongo mat. Iua ga mait na, ngo. Iau ga vua kake aika natna, a kaongo a varmonong iga monong pa iau, ma, iau ga vua. Vua ba ma nara, iau ga mama kakap upi ra vuvu. Tana ra pakana bung dari ba iau ga mama kakap pi ra vuvu iau ga kairene dari ba, ina vana balakane ra papalum nina iau ga papalum tana, ma ina vana balakane kaugu, kaugu, kaugu mana bul ma kaugu tutana tana ra pakana bung. Na ra varmonong iga dekdek ma iau ga kairene dari ba ina pun ra lam. Io, iau ga kairene, kaugu mana bul varung ma tamai diat dia ga tar tangi tumtuba iau, tago, dia ga tangie tuba iau tana ra varmonong iga monong pa kaugu nilaun. Iua ga, iga malana dia ga varvut mameau uro ra pal na mait, pi iau ga kakap na marmaravut. Kakap na vuvu, io, iga talil tana, iau ga, kaugu nilaun iau ga nukia ba kaugu nilaun i ngatngat a papalum Vakir i ngatngat. Kaugu nilaun i ngatngat upi, ina mal kaugu pepe pina ngo tara tena vartovo. Io, damana, iau vana iau kakap na marmaravut papa aro ra pal na mait, iau talil, a, mir ki varurung ma kaugu tutana, mir mal tikana, tikana buk. Iau ga vana, varung, mal ra buk, varurung ma go ra buk, iau ga, di ga vung tar kaugu pepe mamaro ra pal na mait tara dokta iga tumu kaugu, kaugu ika varvai kapa, varvai kapa ure go ra binilua, nina iau ga vatur vake. Di vaninare kaugu tabarikik, a mir vana papa ma kaugu, tamai mavet ba kaugu tutana, mir varait papa meme amir vana uro Kokopo. Uro ra pakana dila, tara ngalana pakana aro kaira mana vartovo, pi namur ave vung kapi kamave mana, e a mir ga vung kapi, kaugu mana pepe aro, aro ra education department. Io damana, vung kapia aro, iau varvartovo ke ara ra pal na vsartovo, iau vartovo uro, tuk iga ot ra pakana bung upi na ngo. Ina ngo balakane ra papalum, iau ngo, iau vana uti nataman iau ki ati nataman, iau pait ra mana ikika papalum dari ra market na, ice-block, iau ga mark-market na ice-block Tamana taim ina mal pa ra ice-block, ina kau tara boat, ina kau papa tara boat ave tamana, aveta tamana vana papa tara boat aveta vana darna ura Baining. Pi na market na ice-block ara. Market papa, avetar ki pa raivia bung aveta, libur papa, varva gomgom kakapi tara makilalat, ara, avetar talil mule. Uti iau ga vokia ra market darna, tuk tar, go ra pakana bung iau, iau ki nataman, iau gire dari ba kaugu mait iga molo. Na ra mait iga vanarikai iau ga, takunia dari ba, avega takunia dari ba, mait iga monong pa iau tara kabang na, <hesitation> a tututumu ba chalk nina di ga la tutumu mame tara blackboard ma iau la, iau la angape. Io taim iau ga ngo ma iau ga ki nataman, na ra binilua pai ga, pai ga mangana monong iau mule. Iau ga, langalanga tara binilua, ma go iau kairene ra, kir mule iau kairene na ra binilua ta kaugu nilaun. Aikika taim kake ina kairane ra kaongo, ina ki. Iau ki nataman, iau pait ra mana ikika papalum darna, iau market. Dar ba kini ara tara, tara vartovo, u na kiki ma una varvartovo pa raura week. Pi namur una gire una vatur ra mani la? U ki nataman, ki nataman dar ba u ki, u market, u vapipia. Tikana bung u vatur raika, ta ivia vinun na kina ba taivia vinun na kina tara market. U ki tara classroom u kara bus, aura week, namur taraura week io, u vatur raika, u ba koum, koum varkul u kaia. Ma kini tara balangunandar ba, u ki, u market u vapipia tara virviri ra rot. U mamal na ice-block darna, dar iau mamal na ice-block iau, mama, iau ga tur paia mara minamal na ice-block, a nivuara na, darna a nivura na. Darna a nivura, na iau la, ivuara darna, iau kap ra ice-block, a drinks rice ball ona di vana darna ura baining, di market darna. Di kap ra mana, a mana nivura darna upi, di market me. Io iau gire dari ba, a kini tara balanagun di vapipiai, di tikatika tana ke ra bung u vatur raika man. Ma kini ara tara classroom dar ba una kiki pa, una kiki na kadis upi, raura week namur una vatur ra, una vatur ramani tago ba una, una vapipiai tara mangana pakana bung ava? Na u ki u balaguan tara mana bul, namur a mana bul dia vana balakanau ra keake, ba ra ravian uro nataman, u ki mule ma kadia, vaninare kapi kadia mana papalum, kadia vartovo mule ure enena bung, kadia mana ikika valavalar darna u vaninare io, dari ba kir ta time pi una ma, vaninare koum vapipiai. Namur u vut nataman, u kairane ra binilua ta kaum nilaun, u vua baka pau, riu nanganangai mule piuna vapipiai. Ma u ki dar go, iau kairene ba iau ki nataman, u, langalanga ra nilaun. Kir tatikai i, dar ara tara va, kini tara vartovo na ula mur ra, taim kaira matanitu la? Pakana bung kai ra matanitu. Pakana bung dari, u tar ruk tara class, tara pal na vartovo. Pakana bung dari a mana bul dia van- vana balakanau, u tar ki mule ma kaum mana papalum dar na. Io iau gire darni ba, a kini nataman, kini nataman u, pait ra mana papalum darna, u vapipia darna. Iaka tikana bona magit tago ra, kini tara vartovo, darba, boina bulanga tago, darba ula, una una kaligugu varurung mara mana bul. A mana bul diata mal u piu na la gugu. Dar ba, a education, vartovo kai ra manabul darba na, ila kaligugu mana, na dar ba na la, tamana taim mana bul diata mal u puna nongon, ba una mal ra mana bul puna nongon ma avata kaligugu varurung. Bona varmaliurai varurung ma ra ma na bul vartovo. Iau la gire bula a kini rara ra vartovo ari, ari ta managana mamat iau kale ta kaugu nilaun, ma ba iau ruk ra balana pal na vartovo pi iau tur pa ra balaguan mara mana bul vartovo, na ina nukue na ra lavur mamat, kaugu vari ni iau kiki mame. A mamat ava iau, kiki mame, dar ba a la, a vartovo kai ra mana bul na kap iau ma ina nukue ba iau kale ra mamat ta kaugu nilaun, na ina nukue tago, ina kaligugu mara tovotovo ra manabul ma manabul diata mal iau, diata valagar iau ma aveta kaligugu varurung tara kini tara balana pal na vartovo. Boina tuna ure ra